Tsochronkani ntsi ri nkehe tjasin sin, ri ña̱oe ti sin tsikꞌen chro sin, ri jeheni bueno ri e ni na casi nti nunca kuichꞌehani participar ti, nti kehe tjasin sin xi̱kaha, noma masomeno tihini nkexri ṭjasin sin na ndesi ti ña̱on veintiocho ri, ri nti octubre na tinka chꞌe sin preparar ri nti, ri gente tsi, na jehe sin na titekaon sin kixin ri gente tsikꞌen na na̱xa̱ tsi tsitsjehe ti e sin, na ri gente kochónṭa nkojín accidente nda kꞌuenxin na ndesi ntaha xrankixinxin na, ti chaan tsíntsí, na̱a tsíntsí tꞌen na, jehe sin la tinka nti chohen sin ri, ri nkexro tsikꞌe, na pues axín í, tsiha sin noma ri creencia kuènṭé sin la xikaha ri nti tjenkayaxin sin, na tanto ri nti ña̱o nti primero ko ña̱o yaá noviembre, na chꞌena sin nti tamale na, nda̱xran na, para tjasin sin kixin tsoxete ri ña̱o a la ó lísṭo̱ siín ri nkehe para tsꞌejo sin ri ofrenda kuènṭé sin chro sin na. Para ti jehe sin chꞌe sin creer kixin ri nkexro tsikꞌen la na̱xa̱ tsi na, jeheni na casi nunca titeakohani, porque palabra kuènṭé díos la ndáchro kixin ri gente tsꞌen na í koha kjuachaxin para tsokjan sin chjasintajni ntihi chro na, yóxin tienxini ko tsiteni tsjenka̱yáxini, na ri gente kjuixin kꞌuen na í nunca tsokjahña sin na, ó chónkó ri nkehe ṭjasin sin, cuando na̱xa̱ tjeotsjehe sin na kꞌuechjeha sin nkehe kꞌuekjonie na, kꞌuekjichꞌeneha sin kꞌuechjeha sin nko kehe naxrjón o̱ na, kꞌuekjuahya sin na, kꞌuekjoha sin la, kꞌuekjoñekoha kicho sin, ta ri ó tsikꞌenjan sin nta hasta nkehe yóxin ṭjasin sin na, ri capilla chꞌena sin ri panteón ntahana, capilla yéhyé chꞌena sin na, nchia nte̱ṭo chꞌena sin na í chóndáha caso taha na, ri jie na̱xa̱ tjeotsjehe sin na ri tjeoko sin ri kícho sin a sa̱ve sin a chèen sin na, ntaha ri jína chrokꞌuejó sin nko̱koa chrókjuinie sin, chrokꞌui sin, chrokjuano sin, chrókjuinki̱tsehe kícho sin, na kaín na, ndá ri xi̱ka̱ ri ixi. Creencia ṭjasin sin na jehya ntihó chasin si no itsjé nti kuènṭé chjasintajni ṭjasin sin taha no ma ta la nko kie jínahña taha na, kaíni na tínka chrókjuichꞌeni chrókjuenka̱yáxini si na yóxin o̱ yóxihan taha na, tsꞌejoni sinchekuaxini ri palabra kuènṭé díos para tsoxitjenki̱ sinda̱koni kixin, tso̱noheni kixin ri nkehe nti kuekichꞌe ti sin óse na puro creencia koa taha, jehya nkehe chaxin taha, na ti e ni ó noheni xiki̱hi na, tinka nti tsakitsjeheni ri costumbre e na, ri nkehe la toxriehña díos taha na, ixi chroni e ni na nunca, kjuíchꞌehani participar na, ri escuela la ri maestro na. nchechrakoxi̱n sin kixin tsꞌaxrjendehe calificación a, tsꞌaxrendehe punto no ma, ó chónkó taha, ticháxi̱n tsꞌiteni firme na, nunca nti tsꞌitsinkahani ri nkehe chro sin na, nunca tsiteakohñani taha porque nko nkehe chaxiha taha, ndáse creencia koa taha na jehe sin na tinkachónki sin, no ma ticháxi̱n tinka tsꞌaxrehe taha kixin nko nkehe chaxihan taha. Ti chjasin ntihi san juan atzingo na mé ti ña̱o veinticuatro junio, na mé kie ti chjaséni ntihi, na mé ti sin chjaseni ntihi na me nti, ndesi ri ña̱o ante so nitjó na ṭjasin sin nko junta tonkotsé kuènṭé chjasin kixin xrea nko comité, nchekꞌi sin comité nti kuènṭé ti kia chjasin chro sin, no ma ndesi áse tiempo na nti ri xi̱ka̱ ri sin gente católico a, ri gente nti, nti no ntaha me nti tonkotse sin para tsjenka̱yáxin sin ya ke ri jeheni nti, gente cristiano ni na, nunca chꞌehani participar ri nkehe xi̱kaha na, na ri kꞌuixin nko división kixin, kixin tjeohani nti conforme ri nkehe ṭjasin sin, na ri xikaha ṭoxrihin sin la jehó sin tjasin sin parte sin na tjejó sin coperacion na, tjea sin gente para nti tsjinki̱tsa tsꞌena ti nti castillo, na o̱ ri xrohi tsoche ri nti ña̱o veititre para tsꞌinkaseñate ri nti veinticuatro na, ri ndesi ri ña̱o veintitre na o̱ veintidos na chónṭa sin ri nti costumbre ṭjasin sin juego antes ti ña̱o a, ya sea carrera na, fut na, basque na. Kaín ti deporte, na ante yaá ña̱o tꞌíxin para ti ña̱o nti venticuatro la ó tꞌixin ri premio tjacha sin na, ti chichaon nkekja̱ín tꞌe para ṭjacha sin na, na ri ña̱o veintitre na, ṭjasin sin misa ti sin católico na, ṭja chꞌena sin nti nchechjan sin nda̱xran, na ñeko sin kícho sin, na para na tꞌixin nti ṭjasin sin nti ison para tsotexin sin ri ña̱o veiticuatro, mismo ti sin nti nkojín ri sin tꞌin nti chjasin ntihi chónṭa grupo kue, kuènṭé ri chjasin ntihi na ri tie na tꞌin sin na para tsoche ri nti, tsoche xrohi chrona, ri tso̱ñao nti ña̱o veiticuatro na ri nchítjen la ó ṭjasin sin ison para ri nti ti nkehe tinkachóki sin tsikjanoña na, tsje̱he̱ sin mañanitas na, na xránkixin ti ña̱o na, itji carrera gente tinkáxin ndesi nti colonia jnki ntaha, colonia del sol la ntaha xrankíxixin ri nti carrera tinka sin na hasta tji sin ri nti chjasin ntihi, presidencia na, ndá ntihi siín ri nti premiación kuènṭé sin xi̱ka̱ ri, chichaon nkekja̱ín xrajon ri, ṭjacha sin ri. Primero, segundo, tercer lugar na hasta nkekja̱ín lugar siín na, na nti ri ó tso̱jín ri las cuatro o̱ las tren a ó, xrankíxin te xinta na ó, nti anṭo na ó tji grupo, tjea sin grupo yéhyé, tji̱xin fuera na, tsjehe sin ri nti nchexroan sin ri te xinta na, después de te xinta la, tjakꞌe ri grupo jié tsji̱xin fuera na, na nti ó xrankíxin ti nti ite sin a, na tjixin xrankíxin ri la socho a las die tie na, tjixin hasta las do o̱ las tre na̱ ndóye na ndá, xikaye̱he̱ sin, na ri kia la casi ri chjasin ntihi na, chónṭa sin costumbre ṭꞌoña sin tèntso̱, a sea nda̱jna ṭꞌona na o̱ ntotsínka̱tja̱ ṭꞌona, na ntahó la ntájno na chꞌena sin nda̱xra va na, siñeko kícho sin na, tamale na, tjejo sin ri nti, ri comité chjasin na. Ti ntihi chjaséni na me nti desde ti sin kꞌuaxrjenixini kuekꞌejó óse na mé, kuechronka sin na. Kꞌuenixa sin kꞌuechronka sin nkexri ti cuando ri o ti ri nti noviembre na xrankixi ti nti, ri xitje̱he ri nti veda de ri koxijna̱ la tjejo sin kícho sin ṭꞌona sin grupo la ṭjanchia sin kjuachaxin ntaha ri nti comisarido ti chjaseni ntihi, ṭjanchia sin kjuachaxin para, ri sin a tsjanjon kjuachaxin para jína tsjejo sin kícho sin para, tsji̱kꞌoan sin ri koxijna̱ la, kochino nte̱je̱ na, rin da̱níxra a kaín ri ko siín nte̱je̱ na, xrankíxin ndesi noviembre na, tsjixixin hasta tsjeexin nti, febrero ri tikjehe ti nti veda na, na ntihi na ri kuechronka ti sin ṭꞌachriini na hasta jie ri e ni na, koini toxrihini tji̱ni nte̱je̱ na, tꞌikoni nkexri nti, ri ṭꞌoan sin ri ko na, n anti anté na tjejo sin kícho sin na, tjenka̱yáxin sin nkexri nti, nketi nti nte̱je̱ sátji sátji̱ choni para tsi̱kjea choni ti koxijna̱ na ante tjenka̱yáxini para tsjixraka ri ña̱o na, ti sin familia la ó. Iṭꞌo sin na chꞌena sin nio̱te̱ na, chꞌena sin taco la tjejó chohen ti chika para sátsji̱koni tsꞌóñáxini ri ko la, tan dependeri nkekja̱ín ri ña̱o tsji̱ choni na, tsji̱ko choni nóxra̱ na, ìnṭa̱ na, kaín ri nkehe para, ri tsꞌejoni ntaha yaá o̱ iyꞌá ña̱o na ó lísṭo̱ tjejó choni ntaha na ri ó xete ri ña̱o la ó xrea carrro sátjiko choni hasta donde nketi jína, itsji̱ ri camioneta para tsjinkajin ri e choni ntaha na, kixin ntihi la kíkjín ri ijna̱ tji choni, no tjo̱no̱xro la, noo no nti tonki̱ nta̱yóa na, no nti nda̱talokan na, no jna̱ castillo chro na, no nti no tsa̱kajié ntaha na, no tjen antena na, nda̱uatjeka chro choni na, nkuixi no ntaha ri nte̱je̱ nti choxini na no nda̱ letra ntaha na, nkuixin no ntaha ri ixri choni tji̱kꞌoan choni ri ko na, tjenájini jnko grupo de catorce gente kixin, tsji̱koni kixin ri ijna̱ la tsikoa yéh yéhyé na. Ri gente chónṭa nti óse tjejó nohe tꞌoñaxin xi̱jna la, taha ri tꞌixinkixi̱n sin tꞌixin si nti postero chro ri nti nkexro la xi̱ka̱ ri tꞌixin si na tꞌixichohen si ri nti tohe a tohe kixin jína tsꞌikon sin tsikꞌinkajin ri koxi̱jna̱ la, tanto ri gente nti, tsꞌaxrje arriada na, sátji sin hasta no tohe ijnko ijnko jna̱ para ndesi ntaha tsjankixixin sin tsꞌoyákon sin, na tsꞌaxreko sin ni̱a na, tinkatsꞌoyákon sin, na tsi hasta nti, tsi sin ri nti, tjejó ri sin postero na, na hasta ntaha na ri gente nti postero la ticháxi̱n tsꞌeótsjehe sin lísṭo̱ kixin ya ke nti, chronka ri gente nti, óse kixin ri, cuando tsi ri koxi̱jna̱ la, avece na tjacha, tjacha va ṭaki̱jua va ri nti, ṭakijua ri nti sin tjejochohen nti postero na mé ta mé lísṭo̱ tseotsjehe sin kixin tsinkahya ri ko kixin ri, ri e ni ṭaxjreni arriada na, ṭao toxreni kixin nti, sátjikꞌani nta na, ixra̱ taxrekꞌaxini ti nta̱tjo̱a̱ siín na, na koi ri arriada la ticháxi̱n yóxin tsꞌaxrje kixin ri ko la tsinkaxihan tsokjahña, sino tsꞌixehen ri nti puesto chohen sin na, na nti. Ticháxi̱n tsji̱ko sin nṭa̱ kixin tꞌoxrjeni chriini ti jna̱ na, kaín na ri tsꞌen ri koxijna̱ la itsi choni ri chjasin ntihi na, tꞌikoni diferente costumbre kuènṭé ri nti grupo na o̱ ri chjasin kixin ri, cuando ri sa̱oxen nti, ri sa̱oxen koxijna̱ tsꞌoan nkojín sin na, nchekꞌonti sin ijni̱ la o̱ tꞌi sin ijniĕ koxijna̱, taha ri costumbre ri nti, diferente chjasin na ya ke ntihi ri jeheni ntihi, nn chréha̱ni ri xi̱kaha na pues, nti jeheni na mas que ti choni la ṭjoa choni ri jente tsꞌoa tsjaka ri koxi̱jna̱ la o̱ tsꞌoan ri kochíno na, na chjehe choni ri nti feli felicitación na ṭjoa choni na nti chjehe tja choni na, na nti kixin nti como sa̱óxiín ri koxi̱jna̱ kjuaka na, na ri ó itsi choni chjasin ntihi na tso̱xitje̱he̱ ri nti koxi̱jna̱ tsꞌaxrje kaín ri nkehe tjinka tse̱e na, tinka tsochrijin xi̱ka̱ ri to̱té na, ntañe na, ri kja la xika̱ye̱he nkojnko sin ṭóxrihi̱n sin tsochónṭa sin como recuerdo na, jína nti nkojnko ri pieza ri koxi̱jna̱ la jína ṭꞌona para tsꞌixitji̱an carro na. Tsꞌeotji̱an ri ndo̱e sin na o̱ tsꞌona llavero ri nkojín ri parte de ri nti chjahña na, después la tꞌea tja̱ la, jína la ṭꞌóna consome na, na nti ri koxi̱jna̱ la conforme tꞌite na, tꞌe la ṭꞌaxrjehe tjo̱e la, tꞌi tꞌimahña ri koxi̱jna̱ si no, conforme xi̱kaha tꞌea kixin tsꞌiṭjañahña ri nti sabor kuènṭé na, na nti tsjaaka choni xrohi na yóxin tsꞌinka ni̱o yéyé tronco kixin tsꞌankahya ri xrohi ya ke ri nti into ri, ri nṭo̱e ri xi ri koxi̱jna̱ la, má xra̱ chjan la o̱ cha ri nto na, ticháxi̱n xrohi yóxin tsꞌixin para nti para tsochjan yóxin la ko náxrjon tsꞌaxrje na tsixrea nkehe tsꞌinkaxin na, avece la hasta tie tito̱he choni tsꞌeotsjenṭa choni hasta chochjan na, ti nkojín sin tokoan sin la tꞌi sin ri xran na kaín la na̱ ntahó ṭjo sin na, ṭjo sin nkexrí kꞌuixin na, nkexrí kꞌuaxrje la o̱ kꞌuaxrjeha la o̱ nkexrí nti kuinka ri koxi̱jna̱ la o̱ nkexrí nti, nkexrí chjehe sin ri ko a a nketi kuikꞌitja na o̱ kꞌuitjaha na nketi tikitsínka ri tiro na kaín iṭjo sin ri cuando ri ó tꞌinka tja̱ ri nti. Koxi̱jna̱ a ó ri chino na o̱ ri nda̱níxra la, koi ri konda̱níxra na ri kja va la tjenkaya nko canica na ntaha ta me jnko ijnko nti nko canica me nti ma tjete sinki ri cuando tso̱xin la o̱ según ri credencial kuènṭé sin la tika̱o suerte ri nti canica tjenkaya ri kja ri nti konda̱níxra chro na, jeheni como tinkachókini dío la tinkachonkihani ri suerte noma ri sin ósé na, ri sin fuera na, titekaon sin taha kixin ṭjajon suèrṭe̱ na kaín, na nti, ri tꞌinka ri itja̱ na después la xitje̱he̱ la, ri sin nohe ṭochríjin ri nto pedazo, la tinka chꞌe sin dividir entre nkekja̱in ri gente kjui̱, la xi̱kaha tꞌixiṭon ri nto kixin, tsixinjan la ṭꞌona numero na tꞌixiko ri nto kixin, nti según ri numero tso̱hen sin ṭokan a, na ri nto a ri ṭsakja sin na kaín, taha ri nti tꞌikoni ri tji̱ni nte̱je̱ xi̱kaha na, ntsikoa peligro rin te̱je̱ kixin siín nchoha ko, ṭꞌaxrje konche, ṭꞌaxrje tsikare naja na, ntsikoa ri siín nta xrehe choni a, nta koncho̱e ṭónchi chro na nti tjate ri nto̱e choni na. Tjote la xra̱ tꞌiṭjañaxin la ṭóxrje choni chriĭn choni jna na kaín ta ri tꞌikoni ri xri ni ri nte̱je̱ xi̱kaha, nchohan nti sufri para tsji̱xrakoa ri jnko ko a na, kaín taha ri nti tꞌikoni na kꞌuechronka sin nkexro ṭꞌachri̱ini na kaín taha na ri chika na tsꞌijma la yóxin na, xrako̱he̱ sin xrako̱he̱ choni nti, iti gente ṭjako nkexri nti tsochónṭa choni ri chjika la ticháxi̱han nti chji̱ñeha tsakitsje choni ri cartocho tꞌinka o̱ ri tiro tꞌinka si no, sátsji choni nko parte na, no nka̱jni a tsjoka choni ri nti ri chjika a kixin, a akue nti chrókꞌuaxrje nko tiro choehña choni na para nti kohya nkehe tso̱hen ri sin tjekoni na, tanto ri ni̱a na, lísṭo̱ nti tsi tsꞌejó va kixin nti jehe va sinie va yóxin kixin nti tsꞌaxrje va ariada na o̱ tsakitsje va ri nti koxi̱jna̱ kixin ri ni̱a ó chóxin na, ṭánikuaxon va chréhe̱ va noṭon ri nti ti arriador na hasta tsꞌikon va ri koxi̱jna̱ ndá tsjankixin tsꞌoyákon va tsochréhe̱ va noton va na has, tari xra̱ chꞌe ri nko ni̱a na, ri ixra̱ nti ṭꞌaxrjexin ri arriada kixin ṭsakitsje ri ko a tinka ṭsꞌoyakon, kixin tsixra tsichjehe ri nti tjejó sin ti postero a. Na taha ri nti ntsikoa ri nkehe chonkani ri nti. Ri nkehe tꞌikoni o̱ ri nkehe chrónka sin ri sin nti sobre ri caseria a.